Toetsy ny ñ'andro a Mekisik'añy: Misy ñy faritsy torôpikaly5, fahavaratsy mafana ñ'andro ro mando avao, misy koa ñy nintsy, <shushes> manahakan'izay ñy faritsy bak'avaratsy añe, misy ñy fahavaratsy, misy Ñy toetsy ny ñ'andro mahery ro maiky ñy tany, misy avao koa ñy faritsy <shushes> andrefa aminy ñy fahavaratsy no ñy ora ratyraty.